Kwata kwata vir nga da kam nga nji ɗa kwa urna kawai nda kuchali kamyar vir kwartar yana da nga msara ya paktu mji, to ki thralada hotona ki pillada kada vitira ata khra status a shina matar yana ƙa kwarti, nda paktu room party ka nda bara maɗakwi, natu da ɗati da da da irin ko a'a maɗakwi yar na bebe yara na nda si kada kan paktu, maɗakwi, ma iri ma mji na sasu to ajir vira sun sajiri ata wuli, nda ma lrin ngada baktu ga nda na sasu ma to vir to sun sa giri ata wuli, ma nda na bara mwalama, to nga ka nzir kwa nga, a ma nga hiri ga si ka nzarkwa nga, maga hira tsuwa akwa kuta maɗa kwi natu si, na hallaga kawai tunga tamtu tsiyiari kawai tan gira tara ka girra huta virari, kamyar virar vir huta kawai wala nda til down kawai